Animalis comu las liebris i los antílopis sonin conecíus pol tenel güenas alpargatas i correl mu ligeru a muncha velociá palos cachus cortus. Esa albeliá les da quartelinu p'ahuyil delos sus depredaoris.